Yaikua katuvae jaeko mbasuru, iru mimbareta ipuereviko oñepoano jaiño yaesa rambueve, yaimba ipuere oere iyeugui ikarasa okai yave jokurai jae reta oñepoano jare iru mbae, mbaereta vi iru mimbareta vjokurai jukuraivi amoguereta oñeapoano.